אָה אִלָּא חָ'אסְנִי נְתְסַנַּא אֶלְחָאפִלָה וְלָא אֶלְקִטָאר לְמוּדָּה תְּלָאת סָוָועַאת כַּנְחוֹול נִסְתַעְ'ל אֶלְוַקְת בָּאש נְדִיר חָאגָאת מְפִידָה אוּ תְסִינִי פְּאָה פְּרָאסִי מִתְ'לָאן כַּנְסְמַע אֶלְמוּסִיקָא לִי כַּנְחֶב וְכַּנְסְמַע אֶלְבּוֹדְּקַאסְתָאת בָּאש נְתְעַלַּם שִׁי חָאגָ'ה גְ'דִידָה אָה יִמְכֶּן נְקְרָא שִׁי כִּתָאב וְלָא מַגַ'לָּה וְחַתָּא נְכְּתֵב שְׁוִיַּה אַפְּכָּאר לְנְחַטֶּט לִנְהָארִי אֶלְגַ'אי אִלָּא כָּאנַת עַנְדִּי אַנְתֶרְנֵת כַּנְשׁוּף שִׁי פִידְיוֹהָאת כִּיְדְחְּקוּ וְלָא נִתְוָאסַל מַע אֶלְאַצְדִיקָאא.